leddi Ethiopia ni de ɗon ha nder Africa, de ɗo mari fulɓe sosai, leddi fulɓe un, bo fulɓe mai ɓe ɗon giɗi durugol sosai, ɓe ɗon dura sosai, ɓe ɗon woma sosai, ɓe ɗon bo njanga hamɓe mai, himɓe mai ɓe ɗon mari ga'sa sosai, ɓe ɗon fija be ga'sa mai bo, ɓe ɗon mari kare ɓe watata kare maɓɓe mai kala ɓe watta to ɓe waɗai bana eh ɓangal, ko inde ko hunde fe're ɓe ɗon be irin kare al'ada maɓɓe ɓe dinga watugo. Leddi Ethiopia ni ɓe mari al'ada sosai ha tarihi ma ɓe ɗo andi be ma'ri, himɓe ɗo yaha la'ra ɓa'li himɓe na'ne ha ɗoɗɗon, leddi maundi sosai amma leddi mai majority himɓe mai fulɓe un.